الولايات المتحده عادتا ثقافتها كتير ومتنوعه فيها الهجره و العرقو التاريخ و الجغرافيا و بتتأثر ثقافتها بالعادات و التقاليد الاوروبيه والافريقيه الاسيويه و الاتينيه و دا بيخليها ثقافه فريده من نوعها.